Sapi yaai toro kumenang si tuang na nusi sapi yaai pa era era ta susu nendo si sapi yaai memang musti pe rende rende menta nu sapi yaai dua nokan untarnem ne puna wo mai sapi yaai malele lele eng kita nu sapi yaai pawean taasin jadi un asin tii duan pasida nera teintu kan un draen subi danera naasin raen rumendem nera kina nu kita memang tuang na.